كنفضل الاكلات المالحة حيت كيكونو صحيين وكيكون واحد <hesitation> انواع بزاف مثلا الخضر يمكن لينا نديرو سلطات بالخضر و بالفواكه نديرو وجبات باللحوم و بالخضر نديرو وجبات باللحوم و بالدجاج و الخضر و بالفواكه يعني عندنا واحد الاختيار كبير بزاف و صحي وكيكون لديد اكتر